Ri wa' kinyo'k s-aaq <hesitation> jun chumpa de vestir o jun pantaloon de vestir wun kmi'x, wunkmi 'x wa' kinyaa wu ajtiij loke es kintijuuj e <hesitation> ajk'lob' ajwi' ya estamos en vacaciones pero ya kin yaa este <hesitation> el pan de. de saber entonces li wa ri ws-aaq este pantalo'n de vestir para poder este kinchuknik juntamente ruk'ajk'lob'.